په ټولنه کې د مطلقې سولې راتګ ډير ستونزمن دی، ځکه چې ټولنیز اختلافات، اقتصادي بې عدالتي، کلتوري توپیرونه او فردي علاقې همیشه شتون لري. سره له دې، ممکنه ده چې د سولې او همغږۍ هڅې د اوږدمهاله پرمختګ لپاره اغېزمنې سي، خو بشپړه مطلقه سوله نده ممکنه، ځکه چې ټولنیزې ستونزې همیشه موجودې پاتې کېږي.